Ny fomba fandrahoako akoho indray an, <hesitation> manafana menaka anaty lapoaly atao mahamay tsara an, dia <hesitation> maka akoho aho izany an, efa voatetika ohatra hoe feany an, elany an, <hesitation> efa vita morso tsara izany ilay izy an. Dia arotsaka ao dia endasina atao mikarepoka tsara. Dia rehefa mendy iny izany an, dia afaka ampiarahana amin'ny salady a na ampiarahana amin'ny frity.